Áa ja xi tsjuana áansa xi tuxi tsjuana kjine'a ja tjio tjio xi tuxi tsjuana ngat'a nga ja- ja ngajín ndifa tijñajinjninde ku ja tjio xi tuxi tsjuajni chinejni s'ejujíña tjio nga chine kú ja kjabe na'ya'na áande- kjabe na'ya'na kjabe tsutsun'a kui nga manguitsjae ngu amigo xi chjundajni kuanguíjni kjua nikja'ajni na'ya kuinga nga ja tsanguíjninde kui nga jánda tjimajni sandatjengui tsangatjengui nguindáya ndiajo tinikjaejni nguindaya nga najmí ngandejí jma chju'ejín tjin tjengui xi tsuba ngajin nguinda kui nga ndiajo tjinre mañáa kucha chju'ejínre kui nga kuacha chuba- chuba ch'ájni nga kucha kui nga fáajni ndifa fáajni ngu ya b'emajujninde xi fáre ndifa tuxi manga tjio nguinda jajá kuinga nga ja tichju'ejínjni kuacha bixure nga ja tichju'ejíjni tjijme tjijme tjijme na'yáa nguxi- nguxi ichatékan metro tsa uchan metro nga ndujú na'yáa na'ya yi'i na'ya ndujú ja kitsjeb kui najmínde kjia fáre ndifa kjia pain paintse fáajni ndifa tuxi tjio Kuinga kua chjayaníjni na'yajni kua chjayaníjni na'yajni ja k'ia inchyakjáni tjionde ja nga ndá nitjin nga ndá nitjin mejé ngu na'yatse sakuri nga kate nga yachan janda ichaté tjio sakuri nga- nga- nga nga tjin tjio kú ja jakui kjuandibajóni ngu matse na'ya jómatse na'ya xi fa nikja'ajni kjua ndibánijni ngani'ya kui nga kja'eníjni ja kjuanitsjejni kui chu nitsje tsjuatjin tsjuatjin kui nga kuaneyeji kuaneyéende kui nga ja tji'ári ngu kuseláa k'ia xuti jña tsju ja tji'á ngu kandúu kuinga nga kjua'e kjua nitsje tsjuatjin tsjuatinji kui chunde kui nga kuanichjaen k'ia tjixúkua ngu xu tsjuatin tsjuatjintsé m'áa kuinga ja kichján najmíinde ja já kuinga nga- nga kjuanindá kandúu bixúujniji ja tjutjún kuselá'e ijin kuseláa tjiminchyare ndifa ja tjen'a k'ia nachandi'i kjiakuasande ja kjua xinchyare xuku xuti'ende kuaxinchyare jñachi'énde kuinchyeri tsa ngu ndiumi ijin ndiajún kui xi tjuare sijen kui kandúu kui nga k'ia kuanikja'engindae tjiochi kuajande Kui nga kjua xú ngu xútse xik'ia nga ja kixunde kuinga ja kui xi kjuachiníi k'ueyée kjua chjabi ngu tiba kú kuinchyeri tusan kuinchyeri naxa kuinga kjuachjabi tibarinde kuinga ja kuichíji tsú kjua kui xi tuxí tsjuajni kandu tjio kutsa tjio xiné tukúnicha nga tsjuari ngt'a s'ejúnjímari nga chine xi m'í tjio ma b'éte tjio ma nixí tjio maa ijin ma nindá kandúu nga tjio kixí bixungajnijinya naxa michyare xi'a kui nga naxa minchyare jarrúu ma chinejuya jarrutjio tsúre xuta nde kuacha tuxi chan chine ngat'a kja'é sijen tjinníre kikja s'ejúnjíjni nga tjio nga chinéjni tjio nguje tkuya tjio chinéjni kú ja kikjua kjin tkuya nga machiné xi m'í tjio